هو أنا مفضلش قفدان دا او دا بس لو أتخير اكتر يبقي سمعي لان بلغه العيون ممكن اكتشف حاجات كتير اكتر